Ikukucɔ dunyɛ adu aga lo kukpo wa ko kusrukpɛ akasi a yaka la cɛ wa kɔ ila nɔ minyɛ kɔ lan ku kucɔ la du mucɔ la ɔsɔ mumru la kɔ rubɔ kɔ osi ama la yana munɔ nɛ kɔ la jɛm ɛ munɔ kɔ la kplɔ la minyɛ kukɔ munɔ ama nkɔ aza kɔ la ku ku cɔ du osi na kɔ la kukucɔ du minyɛ ritre la na tɔ ɔpisɛ kɔ trɔw, aso plaa wa kɛnɛ na nnɛ ndu dala ka nwanɛ kɔ ka oɛ kɔ nwɛo ikukucɔ du osi adu aga zuzwa wa ɔkukuc dunyɛ kɔn adu ritre wɔ nɛ akuku lɔ du mumru wɔ ɔsɔ mucɔ wɔ nkɔ wɔ kuuku cɔ du mumru wɔ ɔsɔ mucɔ wɔ nkɔ wɔ kuuku cɔ du mumru wɔ ɔsɔ mucɔ wɔ na ɔsɔ myɛn kɔ adu ritre wɔ na ase nyɛ kɔ adu bɛ najimi wɔ nɛ anza kuku cɔ kɔ duwɔ muna nnɛ la du daka wanɛ kocisi wa game ɔsɔ ikukucɔ na tulo ipɛrɛ kɔ la dukusrukpɛ <hesitation> primary nɛ na nini dza nwa kɔ akuu kukɔ dɔɔ bica kɔ adɔ kuya munyɛ aya na, dza nwa nɛ kowɛ ni avisi ashwiya wa domi ba du dɔ atra kowini avisi cɛku cɔ trɔ kɔ kɔ adu zɔrɔ nɛ, kucɔ trɔ za yuwɔɔ na nkpi lo ma mo kucɔtrɔ an sɔ ɔɔ aga lɛɛ ama dza nwa kɔ tuni sisa adu kuku cɔ nɛ ko agalo bɛ didɛ za ban pisɛ inɔ kɔ ba ma dɔɔ na ko wini ibɔ bɛ za ban pisɛ inɔ wa zaakɔ ban ngane ba ma dɔɔ nba tɔ iwɔ nyɛ kɔ ɔkun ku cɔ na ban jɔɔrɔ ngan kɔ adu nna wɔ nɛ Nga kɔ azaa nnakɔ na bama dɔ wɔ nini muzwa kɔ du lu bɔ kɛ na? Wɔ pɛ kɔ ikukucɔ adu aga zuzwa wa nnɛ ndu yakala kɛ na la kukucɔ la du mninyɛ kjɔ ba du ritre la nɛ azan gɔ agalo bɛ ritre wɔ ma bɔ ko angɔ agala gɔ bɛ kucɔ muna rgipɛ kɔ alo kucɔ wɔ nɛ nkɔ ɔ kukucɔ wɔ du nyɛ agi iba nɛ ban lo gakina nɔ kusrukpɛ kɔ la na la nɛ pa mucɔ la ba krɔ la lo kusrukpɛ kɔ la bɛ zɔrɔ ba kucɔtrɔ? Ba krɔɔ ila co kusrukpɛ kɔ la bɛ zɔrɔ ku cɔtrɔ na ba krɔla lo kusrukpɛ nyin kɔ la bɛ kukulɔ dy mimɛ kpola nɛ wa lan kuku cɔ du minyɛ ritre la nɛwa lankukucɔ du azhɛ zzbɛ la nɛ wa lan kukucɔ du nɔ osi icɛnbɛ wa kɔ ndrɔ za na nkɔ ɔkasi bini yaka la cɛwa kɔ yimucɔ <hesitation> ɔsɔ mumru yi kanjɛ adza yi kɔ ba zɔrɔ mba na domi nkɔ adza yi ba bɛ zɔrɔ mba, ban kukucɔ duyi ma ban zɔrɔ yi kucɔ trɔ wa yi adza yi nɔ minyɛ kɔ yinkukucɔ yi dɔ mucɔ yi nɛ npɛ ɔka <hesitation> korintiyawa kuwɛlɛ acɛɛ asɛ zabɛ abɛɛ naa zabɛ abɛɛɛ plɔ lo drɔ kɔ yi adza yi kuku cɔ yi du mucɔ yi nga kɔ osi adu pisɛ nkpi yi nɛ k nɛ na. Nkɔ yi kukucɔ yi du osi osi aso bɔ yi kukucɔ yi du mucɔ yi osi anza nmale ɔsɔ yi, yi kukucɔ yi du minyɛ kɔ ba du ritre yi nɛ osi ana nmalɛ ɔsɔ wɔ yi kuku cɔ du azhɛ, zhɛ zhɛ Akasa la nɛ osi aza nmalɛ ɔsɔ wɔ ama nkɔ aza wɔ anaa ritre kɔ bapɛ kɔ wɔ du nyɛ kucɔ trɔ wa ba pɛ kɔ wɔ du nyɛ dzi dzi kɛ na ko nyɛ atɔ nyi wɔ wa ko agalo abɛ kɔ ba ma duwɔ nɛ gaa ban daki trɛ munɔ wa cɛkutun kɔ ɔma minyɛ baza ba aga lo na ɔma minyɛ kaa ba za ba minyɛ kɔ ba du ritre wɔ na ɔma azhɛ kaa ba za ba azhɛ kɔ osi abɛ bɛ ba na so ɔpɛ kɔ osi nɔ bɛ ba na ɔpɛ kɔ osi nɔ wuyɔ nyɛ kɔ adu bɔ ritre wɔ nɛ bɛ nɔ ritre wɔ na so ɔkukucɔ ma dɔɔ inkɔ wɔ kukucɔ dɔ bɔ nɔ aga zuzwa kɔ anbɛ ritre wɔ nɛ anjɛ wɔ zan malɛ wayi wɔn zamma lɛ ɔsɔ aga kɔ ambɛ ritre wɔ nɛ wa, am ba dama kɔ ɔzɔrɔ kucɔtrɔ kɔ kucɔ trɔ zɔrɔ zuzwa madɔ sede ama ayɛ brɔ madɔ na aga kɔ iwɛ npɛ nɛ kɛ na ama nkɔ ɔ kukucɔ du minyɛ ritre ba aga lo kɔ anbɛ nkpi, wɔ se nmaliza maliza nwa kɔ wɔn zanmɛlɛ har na nkpi si nɛ osi ma anza nmalɛ ɔsɔ wɔ konyɛ anza nmalɛ ɔsɔ wɔ mɛ nini nga kɔ ndu nunɔ kɔ ntsene kwɛ isisa nɛ nɔ kɛ mu.